La lⱥ kö’ la kú xen nɇɇ júu kiee’ jïï, kie’ a xa ju jmíi e re fáá’rá’ kö’ kie’ clima ba nɇɇ’ ba fá’tá’ dsa i ló juñíi’ jö jïï ‘nɇ’ fáá’ra’ jnáá’ la ku xen la gá’ go iä’ re fáá’ra xa nɇ jé <hesitation> jé a la ree e dse kúu’ ala ree e dse <hesitation> e le e dse li xa e JÏï e güi’ o e dxíi kiä’ náá’ jia’ ký’ <hesitation> jia’ ka estado la ku xen je iáá uɇ go iä’ kiä’ ‘ngö’ jmyy je faá´ra’ norte de re fáá’ra jö estados Unidos, jenyy biire kióo, jenyy jmáá güi’ jenyy bii dxíi a la köö <hesitation> a la kö jïI e e dse lí la’ kiä’ náá’ juyy kieerá’ je náá’ra la jóo je xin región cuenca del Papaloapan la’ xin jé náá’rá’ jná’ a e xa ju jmíi kö e re fáá’ra jmí’ lɇ xin ejö kö’ i la ku xen jnáá’ juyy lⱥ la ku xen syy’ la e ja yy la, ejö ja yy jïï güi’ kieerá’ jnáá’ ja yy diciembre hastm febrero e dse tý e güi’ jö tu ja ýy jïï iäa jö e jïï iaa jö hasta junio o julio ‘nɇɇ’ e dxíi jmⱥⱥ juyy kiéérá’ clima jö i jö my ja ýy jï jmý jö, ja yy jï jmý e julio, agosto, septiembre, de octubre jö dse kúu’ kö’ hasta diciembre ‘nɇ’ jö. E my dsó e fáá’rá’ jïï ´moo la nɇ nɇɇ’ re lɇ júu kie’ e xin clima jö e lótá’ juñíi’ jïï fáá’ra jnáá’ la nɇ nɇɇ’ loráá’ jnáá’ dsa jmíi la kjuro’ xen tá’ jïI e my lún júu jö e jö xa tá e dse kuɇn kiä’ e jmⱥⱥ rá’ jnáá’ dsa jmíi jóo la re fáá´ra jóo e náá’rá’, jóo re ree juyy jé náá’rá’ la kuro’ xen e re nɇ e re jnénáá’ kuyy jïï jö noviembre la i kie’ syy la kö jné náá’ my jñóó kö’ e kie’ jö to sún tá e my jnénáá’ re nɇ e re kiäärá’ abril jö, abril jö e re xáá’ náá’ tá e jö my laa kö’ ka’ jö nɇ e re jné náá’ kuyy dsíi’ kö mayo jó kiela’ dseli jnén jmý jñóo kö’ e jö la nɇ tü <hesitation> tü táá’ e dseli xa tá e jmⱥⱥrá’ e kö jiñi, la nɇ re lɇ júu kiee’ jïï.